Yakimache keun keuneki, icheng kommm icheng tamusiti, peek, ak sapunit. Yen ai itou iun keut koneun komachee komii peek tamusit tamusiti naki, nakikichop sikorang'u peek. Koneyat tapiti iun komii sapunit iun sa iun keut ilechi akinde sapuniti, iun kapketar icheng, ii icheng peek. Yani iun kopa peek chechapu korook iun kopa kopa, peek nini kotililit mapkatililit indee inde sapunit ichurukte konechurukte. Iker peek korok icheng kito nekiusen mite ngoo kitambaet nae.